Se aiporu javo, ace champu liquido pegua jarevi aiporu pisoiyoea, baño va lavandina, ñae oyoevae jae jokua má aiporu <noise> seretape (pausa)